أول شي استخدم قفازات وكمامة عشان تحمي نفسك من المواد المنظفة، أتأكد من الفرن حجك يكون بارد يكون فاضي، شيل أي صواني موجودة فيه، بعدين جيب إسفنجة، شيل كل بقايا الأكل الموجودة بعدين بتجيب محلول التنظيف، أبدء أفرك كويس، بعدين جيب منشفة فيها مويه وأشيل أي أسهل المواد المنضفة وبس. آخر شي نشفوا بجماش يكون ناشف، وبيكون جاهز معاك.